अरे इष्ट मि मत्सो कमानी उर्लई, तुका वड्डीवसाची शुभेच्छा दिवपाक विसरलई। मनन आता मुनताई हैप्पी बर्थडे फ्रेंड। हाळी माझी कामत सोपनां रे तितून घरां लेट पावतां सकाली बेगीं वैचो पडता तितून हांव तुझो वड्डीवस विसरलई नालय आसा किण्णा जाला मि आनी किण्णा फोन करुंग।